भारत मा पक्षियों की कुल तरह सौ एक प्रजाति छन। जौ मा सी बयालीस केवल भारत मा पाए जांदीन। एक मानव द्वारा विकसित च जबकि छब्बीस दुर्लभ प्रजाति छन। मोर भारत कू राष्ट्रीय पक्षी च।